Ah fifandraisana laoka samby laoka nndreka a zareo le miaraka maromaro iny a le mandeha miarankanina iny a de lahy mbana vavy ohatra hoe iny zao de efa fifandraisanjareo mangatody vaviny iny de lahiny iny miambiny atodiny karakara an'zany.